Naquiiꞌntaaⁿ quiooꞌ na mꞌaⁿ naquiiꞌ ndaa joꞌ joꞌ nljeii tsꞌaⁿ chaꞌ na xioomꞌ joꞌ joꞌ nljeii tsꞌaⁿ chaxjeⁿ na catiu xioomꞌ matseixmaaⁿ cwii quiooꞌ na nntyjo wendyee tsꞌo̱yoꞌ ndoꞌ naquiiꞌntaaⁿ wendyee tsꞌo̱yoꞌ luaaꞌ nntyjo we tsꞌo̱yoꞌ na matꞌmaⁿti na we tsꞌo̱yoꞌ luaaꞌ xeⁿ na nntꞌuiiꞌyoꞌ juuyoꞌ nñecooñeyoꞌ tsꞌo̱ꞌ ndoꞌ naquiiꞌntaaⁿ quiooꞌ na mꞌaⁿ naquiiꞌ ndaa joꞌ joꞌ mꞌaaⁿ catiu, catiu matseixmaaⁿ cwii quiooꞌ na matcooñe cwii quiooꞌ na niom sooꞌndyoo cwii quiooꞌ na mati niom lꞌo̱ ndoꞌ mati cwii quiooꞌ na waa cwii tsꞌo̱ na matꞌmaⁿti oo na matati xeⁿ na matseixmaⁿyoꞌ cwii catiundyua.